So tawi aɗa yiɗi huutoraade kokko e ndefu ma, a settan kokko o haa sewa, <hesitation> ngunaa mo. So a unii mo, mbaɗaa mo e nebbam haa o fuɗɗo yoorde. So fuɗɗiima yoorde, ngitta mo njoɗɗinaama. So ñam- ñaamde ma ɓenndi, nannga pawa kokko o e dow ñaamde nde.